مساء الخير ممكن تساعدني انا جاي من مكان بعيد بس ومش عارف حاجة هنا محتاج اروح اقرب مركز شرطة علشان عندي شوية حاجات مهمة محتاج اعملها ممكن تقولي اروح ازاي ممكن بس تديني معلومات اكتر شوية يعني هقابل اي فالطريق المركز دا على ناصية ولا هو جوة الشارع يعني عايز اعرف بالظبط هروح ازاي علشان متوهش وشكرا جدا مقدما